धूम्रपान संदूचन धुए का पता लगन के ले विशेष तकनीकन को प्रयोग करो जात हैगो। एक रेडियोधर्मी स्रोत को उपयोग करत हैगो। जो हवा में आयन उत्पन्न करत हैगो। जब धुआं एन आयनो से अवरुद्ध करत हैगो। तो आयनीगेशन में बदलाव आ जात हैगो। जिसे कि संदूचक को पता चल जात हैगो। और वो पहचान लेत हैगो। वही ऑप्टिकल धूम्रपान संदूचक मा एक लाइट स्रोत और सेंसर होत हैगो। सामान्य स्थिति मा लाइट की किरन सेंसर तक नहीं पहुंचत हेगी। लकिन जब धुआं आत हैगो तो वह लाइट के कारण से फैल जात हैगो। तो जिससे सेंसर पे लाइट पहुंच जात हेगी। ई बदलाव के कारण अलार्म बजाय लागत हैगो। और दोनों प्रकार से धूम्रपान संदूचक धुए का जल्दी से पता लगाकर आग ते बचान के लिए चेतावनी दे देता हैगो।